Aɧ ama jalo maa kwuba na shashɛ atwa umasha shɛ butugu uwa tedure wɛ ma mi masha ibɛ emppi iyi nɛ butu shɛ, yashɛ abu zhɛmɛ nu masha zha kwuba, abu zhɛshɛ nu masha ɛzhɛ kwuba. Abu shɛ butu baduma gosle iya no hwolu-ebiye, nu masha ɛzhɛ kwuba, yashɛ inɛ bwɛ shɛ ma bu shieni no now biye-o, nu masha ɛzhɛ kwuba. Nu gana umasha na amajala nofwo atwa ishɛ hiɧ umasha tu meme zucinje. Tume me zucinje shɛ yi atanƌu nɛɛnɛ m emo mo gomicingo tɛshɛshɛ ta nama nofwo butu butu be lele na momo gorincindo tu namɛ epe n jerishi bu-o. Uwɛnɛpo masha tu mo gomicingo n kwulanɛ shɛ-o. Ganana du ndumwa ma yuatana ti mbishi. Tu ma sata tu zhɛshɛ-o. Naba tumozaicinje, umatikana ishɛ iyi nɛɛnɛ ama jala du ishɛ masha nofwo butu uwɛ maa abu jɛmɛ nƌumwa kedi eheɧteni ndumwa go baa jɛmɛ umatikana hɧ? Ge dweri tugwo, awo ijɛtɛ abu gɛmɛ ga shɛ matikana. Ibepo butu belele naa na yajɛ zagu, mo gozhigono bu. Uzagu shɛshɛ masha na ama jala-o. Ama matika uhwa ama jala. Uwɛ maa aka ide na butu jɛmɛ iyi gashɛ gana yashɛ. uwɛnɛpo butu namɛ nu matikana bu za nyɛsɛ-o. matikana shɛshɛ yi yɛsɛ-o. Butu namɛ nu matikana bu namɛ ni yi nɛɛnɛ shɛ ma bu yajɛ eshe hwoo uwɛ mga duma. So nugata iyi nɛ ma jala tumeme zucinje, iyebi, matikana, mazhɛ na ba bɛ tukpata ti shɛ yi-atanƌu, amɛ tukapa zhashɛ ya nƌa wɛ maa butu eshiciji butu, nazhɛ izhɛ no ngunipo iyi wɛ. Tukputa tɛshɛ iyi atauƌu uwɛ maa ma jala nofwo butu uwɛnɛpo ganiba ni kɛiɧ mi tu kpata ta ta tu n kwulanɛ. Kwo nga ‘yajɛ nta jata maa ma kana yaga tukpata. Tana tiyashɛ ma umasha na ma jala maa ma kwuba nofwo twa shɛ yi atandu, tu kpata shɛ yi a taudu. Nazhɛ masha na majala nofwo butu ɛshɛ masha na zasa tu kana, umasha na zasa tu kana ma ɛbi ishijɛ bizhɛ-aduma iyi nɛ nɛ shɛ wɛ ma shɛ bɛ yashɛ-o, umasha ta njerishi du nofwo butu. Nazhɛ umasha tinƌa te eshe n jerishi tu-o. umasha na njɛ shɛ tunda te eshe tuba ama jala nɛɛnɛ shɛ ba ‘yaga. Uwɛ maa iyi lele na teni cɛɧ uwɛ ma butu jɛmɛ ga shɛ ma inamɛ kpata natu duma tati uwɛnɛpo umasha naa na butu gumwa namɛ nu bwa, uwɛ ma rɛcɛ ma butu na kwo kaa binya bu na namɛ nu masha naa na bo mbisono. Ba ‘yajɛ masha gatu meme zucinje. Ba ‘yajɛ masha ga u matikana, ba ‘yajɛ masha ga utu kpata, ba zhga masha mu zagu i shɛ masha naa na butu ba jala. uwɛnɛpo nibɛ, ibɛ zhɛ nƌa uwɛ ma. Kwo umatu, umatu shɛ unati shikona ibɛ zhɛ nƌa wɛ ma kwo uraiɧ biye u nama, ibɛ zhɛ nƌa wɛ kwo amɛ domu du zhetani tedure nu masha ga mi biye timeme zucinje nɛɛ nɛ shɛ wɛ ma timati kana keni tukpata. Nazhɛ uji nɛɛ nɛ shɛ yanama shɛ umasha ama jala nofwo butu shɛ tulubo. Tulubo ti ga ti naa na shɛ wɛ ma shɛ tulubo ti ga ɛzhɛ hiɛɧ mo lubo butu uwɛ ma maya lule, shɛ tudubo sheo, mi wɛ maa butu na botubo butu twubo ti ti kpeke, ubwa ma jala. Nugata masha ga huɛ, timeme zucinje, umaticana, tukputa. Ikeni tulubo ishɛ iyi nɛɛ ama jala nofwo atwa. Gamba ni kɛnyi nii nta jala wɛ maa ma kana ijaga tukpata tiga, ma yaga kmatikana ga, ma kana yaga timeme zucinje, makana yaga tulubo nu raiɧ mu ibɛ dupo ama. Jala nofwo atwa. Na ba inɛgɛ hwɛɛ, uraiɧ na ama jala nofwo butu ishɛ butu naa na ishɛ wɛ ma bu shɛ shɛ bu runa o. Umasha ma jala sasana ishɛ butu na ba ka ana butu a hansa keni bata butu kɛnyi kwo ebu iweji bizhɛ na ta ikɛnyi atwa ga na ta ma jala nofwo ba, ma jala ma sha ma ba. Atwa naa ne shɛ wɛ ma a yajɛ tizhigi dana ishɛ yike nɛ ama jala shɛ masha mofwo butu tizhigida kwu yashɛ iyi uwumanganɛ nyabu, zhigidananabu. Nazhɛ umasha na ma jala i shɛ umasha, tu lashiga ta amɛ-olomu tu webiye butu, shɛ sɛbwɛngwɛ-o. atwa ko shɛ yi bu zhɛmanɛ, sɛbwɛngwɛ ba ‘yaga. Ama masha na ma jala shɛ wɛ ma, amɛ tu lomo, amɛ bi lemi. Ti ya zhɛ manɛ i nyabu. Nazhɛ umasha na ama nai ɛhɛ umasha umamakukuta na. nɛɛnɛ keƌe isɛbwɛ i ishijɛ uwɛ ma i ishiganɛ butu kakaye-o nɛɛnɛ zha nda fwu-o ishɛ yi tanƌu ishɛ nɛɛ nɛ ma jala du nofwo u butu nazhɛ umasha u timbiyono. Timbiyono dugu tɛshɛ yi atandu nɛɛ nɛ shɛwɛ ma bakwubɛ ganaa na hiɛmɛ nakanɛ binyami, kwo bee misishi ma ala mo mbiyono bu uma ma jala du nofwo atwa ta nofwo butuluwɛ mau iyaga masha inu tumbiyono. Naba bɛ sasana masha mu naa na ma wutangana butu uwɛ maa muto butu kɛnyi, mi pelli butu kpahiɛɧ, kete mu lukucinji butu-o ishe masha na du ama jalanana nofwo u butu. Nazhɛ ye beni apata umagha na zhɛ zha tahanu no mo. Wa mɛ butu shɛ ba nƌa gina shɛ wɛ ma unama namɛ olomu so umasha na ma jala nofwo butu umasha na yeri nda amɛ oloni. Nɛɛ shɛ ma kwo yi amɛ tuhantu zhajɛ bi yeri uwɛ maa n nƌa gana amɛ elomu zhe zhajɛ. Nazhɛ u masha na amua jala nofwo butu shɛ umasha na wo sulono tu’wanga ta butu naana zhɛ mbiso butu tu’wanga tubwa, uwɛ maa nangana shɛ masha na ama jala uwɛ maa kede, uwɛ maa butu ba wanga a ngbaraka-o. Njerishi umasha na ma ngbaraka tu’wanga ta butu-o. uwɛnɛ po ganiba du ni kɛnyi mi n kwulanɛ shɛ uwɛ maa ama wanga atwa ngbaraka-o so u masha ta unaa na ma jala nofwo butu shɛ umasha na wo sulono tu’ wanga uwɛ maa ananganɛ tu waiga, ishɛ masha na ama jala, nazhɛ unata ya ma douw, unaba timeme zucinje, unata tumamata ti la ɛɛ na ma ni tin una ta to mo mo nibiyonu, una tulubo una mwanyi, uwɛ ma butu yaga wanyi uwɛ ma kede butu njɛ wɛ ɛbi zhɛ ba shapa tutu pana ti bɛ-o awo, shigana-o uwaɧyi shɛ ya nama-uzotu tu zucinje iyi nɛɛnɛ iwɛwu kwo kaa tu’wanga tu na ga nyabu bɛ njɛ uwɛ maa zucinje iɧ majala waɧyi ama ti meme zucinje. Amajola tukpata, ama jala matikana, ansa jala tulubo ama uwɛ ma butu meme peni nu gendu biye, aiya jeya maa butu tezhigeni iyi nɛɛnɛ zhashɛ mbiyɛnɛ butu uwɛ maa gana ide igutu na zha shɛ ngbaraka ti ina ta butu, ubwa ama jala butu na zhɛ socino butu masha mi biye ubwa majale, butu na zhɛ socino butu tahanu tibuje ubwa ma jala bi itu na zhɛ socino butu ahansa tikaana! Ubwa ma jala butu zhɛ ta butu kɛnyi kwo iyi yo vwo zhaganɛ bu uwɛ maa zucinje bu ahansa ubwa ma jala, butu na zhɛ pana butu ahansa uwɛ maa kwo ya namɛ n sulo buna ima isɛbwɛ buna ima sɛbwɛ bu na ima isɛbwa ubu a ma jala butuno zhɛ ma butu no tu lwogogo tu bwa bu na zhashɛ nanɛ induuiwa ino wɛ ubwa ma jala. Butu na yeri mapa matikana buna pana butu matikana ubwa majala, shɛ butu na yajɛ uzagu. usɛbepo uma sha na majala ishɛ nufo gɛtata.